Haa foriaa woo saa keenoo waatoo bee ka diyaata le naa abee kee noo la bare duŋ a feŋ bee niŋ bii ye jamaniyoo loŋ kool alte.